<hesitation> por que che na ku carpinteró no ña sé kidanguaxa mesa, tendetiota clavo ninruxho, cerrucho nrinixa martillo, xa kidanguaxa mesa kidanguaxa xon ngueno texun kuantiuno ngueno kodinga tenaxa mesa nratentiono ngueno, ngueno, ko tiempo nri ñanixó nrikono xhitano yo'o, titangua dikonixhi yodo tenguanka ti nguanka silla, nguanka mesa xhun xitiuno mesá, pero no carpintero ñoo ngueno xokoxa'a na kidanguaxa, xa mesa xakiunxa clavo nriyuu ká'a uj. <hesitation>